to mi yahan Siberiya, asaweere gootel, mi tefan ɗereji, mi bo tefa map, mi tefa camera am mi joga, be waya am mi hoosay bo kare seɗɗa, say mi ya'da be may, be nyaamndu am seɗɗa be ndiyam am.